په دې کال په نهیلیو کې راته بېرته هیلې پیدا شوې او ژوند ته هیله منه شوم. که څه هم ټوبې ستونزې مې نه وې حل شوې. خو د امېد رڼا مې په ژوند وړانګې راغوړولې وې او د ژوند مزل یې راته آسانه کړی و.